Ana yaha dabaji joyi, sabi nay, bey, abali, <hesitation> ada wawi wiide fey mussuji. Ɗii kaa e hono muuɗun kaa ana mbaawi hiɓɓude ɗun. Jooni ka dakiije, pucci en. Sahaatuji ina waawi burɗe joyi du. Ana waawi lataade faa sappo, eyyo.